Mullõ väega miildüs praadimuna näütüses. Tävveste harilik sääne. Vai sis praadikapstas. Vai sis lihtsält võtaq külmetedüid köögiviljo sükävkülmäst ja lasõq panni pääl lämmäs. Väega <hesitation> miildüs ka tävveste harilik võiuleib kas sis vorstigaq vai juustogaq.